N kikxain vichi ngu nraku nraku ni kixain ta ni xhin tiyáxhá, ta najan ta xaono nrakuxó choá hi o on. choá ta danguan danroña ta tona xa ni nrovia ni nru yuxhi via, ta xa honoa no yuñó ta tona xa xhidóa xhidoa xhidoa ta taó íin, ta konreto iin totó tada nguan nrea deen, ta na yá tu iin a uu a oni hora ta tadanguan nre nre koño iniá, xan kó adia ta taó lia nro xana kó xantamiá, kua tan xa na kó adia chí ta taó kua ta ke adiaga.